<hesitation> Karà ataony za zen̈y koa fa amin'ny andra manokana zen̈y tôkotro atao miavaka koa zen̈y raha atao amy fan̈eva. Bango-nakà zen̈y amy zen̈y za man̈ano birôsiny. Aviô zen̈y bangoen̈y arakaraka halavasan'ny fan̈eva-nakà iô zen̈y amin'ny andra io matetiky fo zen̈y atao sin̈òn.